इद सब्वेव बारे सुनचेयो समय आँगो निमनलिखिच जुड़ाओ महसूस लनतो। स्वाधिष्ट भोजन, सब्वेव नामङग सुनते ही आँगो स्वाधिष्ट रंग ताजा भोजन ऊ याद बच। सुविधाजनक विकल्प, सब्वेव इद सुविधाजनक रंग तेज भोजन विकल्प दू। होदो आँगु जल्दी रंग आसानीस भोजन प्रदान लन जया तौ। संतुष्टी, सब्वेव ऊ भोजन आँगो संतुष्टी रंग त्रिप्ति ऊ भावना केचया दू। विविधता, सब्वेव ऊ विभिन प्रकारउ भोजन विकल्प उपलब्ध नीज। आँगो आनु पसंदू अनुसार चुन्नेव सुविदा प्राप्त लन जया तौ। आसानीस उपलब्ध, सब्वेव अधिकांश शहरों कस्बो आसानीस उपलब्ध हचिद। आंगु कभी भी कहीं भी भोजन प्रदान लन जया तौ।